Biby tegna mampangolosolo zaho: olitra satria olitra tsy mialk- mialaka raiky fa mandeha maromaro dia mitsangana volon'ahy za koafa mahita olitra. Taitra zaho. Karan'zegny koa amboalava koa mampangolosolo zaho satria aminahy manokagna izy mampatahotra zaho.